Signurina, scusassi, mi putissi ajutari a truvari la misura giusta pi mia? Vuleva accattarimi sta magghia di cuttuni ca mi piaci assai, però mi nni pruvavu dui, una mi sta troppu larga e l’autra mi sta troppu stritta. Nun arrinesciu a truvari la me’ misura. Po’ taliàri lei, mi curtisia? Siddu nun c’è, po’ taliari si la trova nta lu magasenu, pirchì sta magghia veramenti mi piaci troppu. Lei è troppu gentili, signurina, la ringrazziu.